نقوليهم حاولو تنقصو المصاريف نتاعكم قدر الإمكان. يعني، إلا كنت دايما تاكل برا سيي تنقّص ما تاكلش <hesitation> برا. إلا كنت دايما تشري الكسوة نقّص ما تشريش الكسوة. <hesitation> شـ حاول تشري الكسوة من يـ يكونو كاينين <hesitation> صولد. او وين ما قدرت <hesitation> تنقّص دراهم منا و منا نقّص.